Дар олами ҳайвонот ҳар як ҷонвар усули махсуси муҳофизати худро дорад. Ҷайраҳо ҳайвони мӯинадор мебошанд, ки барои ҳимояи худ аз душманон усулҳои хоси худро истифода мебаранд. Дар вақти хатар худро ба тӯб табдил медиҳад. Вақте, ки ӯ ғеҷ мезанад, тамоми мӯйҳои тез ва сахташ берун мемонанд ва баданаш пинҳон мешавад. Ҳайвонҳои шикоргар, чун саг ё шоҳин наметавонанд ба ӯ осеб расонанд, чунки ба ин тӯби хатарнок даст расондан дардовар аст.